<hesitation> Maro be karazan-kanigny mahazatra nefa mahatônga <hesitation> allérgique, <hesitation> vôlohany amizegny, iry <hesitation> chocolat regny zao, regny zao agnisany miteraka alérgique, de fihinagnana be loatra kôa ny <hesitation> crevette regny agnisany miteraka allérgique.